வாட்டர்கலர்கள் ஒரு துடிப்பான மற்றும் பல்துறை ஊடகமாகும், இது பரந்த அளவிலான கலை விளைவுகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது. அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான முறிவு இங்கே. உங்கள் பொருட்களை சேகரிக்கவும். வாட்டர்கலர் வண்ணப்பூச்சுகள். குழாய்கள், பான்கள் அல்லது செட் வெவ்வேறு நிலை வசதிகளை வழங்குகின்றன. தூரிகைகள் பல்வேறு அளவுகள் மற்றும் வடிவங்கள் சுற்று, தட்டையான, ஃபில்பர்ட் உதவியாக இருக்கும். வாட்டர்கலர் பேப்பர் தடிமனான, குளிர் அழுத்தப்பட்ட காகிதம் ஆரம்பநிலைக்கு ஏற்றது. தட்டு: வண்ணங்களைக் கலப்பதற்கான ஒரு வெள்ளை தட்டு அல்லது பிரத்யேக தட்டு. தண்ணீர் கொள்கலன்கள் இரண்டு கொள்கலன்கள் உதவியாக இருக்கும் ஒன்று சுத்தமான தண்ணீருக்கு மற்றும் ஒன்று தூரிகைகளை கழுவுவதற்கு.